Katanga kwa kaveri. kwa kovaga. kwa kanne. kwa katano. kwa sita. kwa saba. kwa munane. kwa tisa kwa likumi. kwa likumi na lilala, kwa likumi na kaveri mwikakwa kafwa.